Nadikanuu ya'á nuu nduku ya'á, ya'á nani soltero ya'á kuanda arbolito luchi, ya'á huachinanco oka'a tipo, ye yuku ya'á iho nuxuya kaña'a ahi ya kue yanka uni ya'a kuan ndoka kuenta ike'e ñuxu hi ya'a.